<noise> or lëꞌ mginn c̲h̲ixkwaꞌ xipchaꞌs nak xgib mginn ti lger gia nak lo yag o naku x̱id x̱id gix, diꞌt ngëꞌts nak dzekna lëꞌ sti man gakda gow guꞌn xgu man gana be lëdnu xgib man naku lo blag, naku lo pkodz xka mod c̲h̲ixkwaꞌ man xipchaꞌs man, lger segur.